Mi buran yidugo mi yaha mi lara fijirde tamre be gite am dow larugo ha tele. ngam to mi do lara be gite am mi buran famugo ko be watta den bo mi wawan mi volina be mi yecche be ko handi be wada, amm ha tele bo mi fotai.